. Oyisise wababi mande aba-tah adetse then wubon iyetsi aluwmbon iyetsiwa ba sre awabasre wubua jon kon bon wey kie wubon iyetsi ibon, alahwubon me, wa we yiwu-ochochuyiwu ame’ alaka chu me‘ wusi yapome alasipame alah yiwu kaa’ ngotsi kalikali mande ade wububuawa isi iyepa ame abone aju, abone asre adeise akwu machu-yiwu, achu-yiwu konagbaje nikali wagayeme, nikalor ina nyitsime’ alta beyitsi abafu abi’ chuwi alor wi yisi, wa wu yegra akun kali ochwa eta me’. Alwabi jui me wa woh otsi ali unnyiown aba ta adenome alah wotsi arunme, kwon angoor korul wa wu iyetsi awa doon. Kun angoor koruya odi iyetsi ya wu buajun meme’ wayuoma’yi ukuro akwah akia chu kali yende akpo onyi me’ . kpe'm akaju yende ocutua arata alagaye onzi ka ba nzi isiri wa nzi onwa- me ahia yor yefia ‘yi ni yistsi owowa'yi wanzi ijiji wa'azi na fia yefia nor then zomu ofia'yefia alime wubu bwajun kpee'm ajwomu yeinwu, omu yeinnwu alime kali yeinde otchwa egwe atsi epa ota ba kaa'korba kaa'ta kor ba gaye ochu- nyita oti'mbu iyetsi nor ali yistsi nom. Kali akpo- me, wa wa'kw angoor korw o'bu iyetsi na akpo wumbu kun angoor korw ombuya wwsi yiepa awa ba sre. Alawo isi yiepa akabar sre me. ka ba chochw wa chu, ka bi cocu’ alkah jwotsi akpo aba rune nkali na’ reme ’ ka’ baiejie isri awumotsi iywiya inzi- own na'wetseme nwi ijwijwi injwi ejei me’ abarome agba arome agba and akpo ana atsi- ikiko. wa tsinyi octwa eri omadeta. wa tsinyi oya'kiye nwa de onorfwazime. Aka'gaye ki yegba'own na ngla. ngla wubu iri iyestsi aka dun. alwa’ wuri iyestsi aka dunme'ẽne nwaba-to me agba'ngla. ngla inu- isi kpa nwa ade'agba'me’ alwa’ de'me, anyeita odo deme ki mande inwu. adomna. wa bi mande abachww ajijwn after wa bi mande abachum ajijun me ww buajun aww yegra akun yegra alon angba'ozozime aworiogo’ wa nu kanu’ orala wusingo'achu kun be wa nu. Kpeem kuabibi mande abi inqwu kali gbolepa gboleta me'kiye koufazi kaliwa angwunme lua wu orimande adun arome kpeem agba’ alwan agba- ozozine wa wa’ waa’ ka. ala ka ka. me ko oku inopopu waba wey- chua awunor ibijin aba. tsor nor okpoku, kor ba gaye okwor mande. wa ba kwor engba ako ku bi nugble; wu sor oba wa your'o tsi ala ’ wa ba afu akpo ade niede. o atsi no’ kpri- kpri abafu ibi ichui. Ala’ wa bafu ibi- chuime wo'ta ba kwor anaba kwor me Na ba'awa ‘ nikali naba kwor ni engine me. Anaba’ wey gbame. naba kwor naba tsi noru u- gari ame anɛba tsime. naba tsi noru li- gari ame anɛba tsime. na woru atsun naba flare. awu meiyio aflare ajun abi ri oru'fru. Aiun abi ri oru fru naba haa, abun ibru anabun ibru me. naba haa’ kena haa’ nozozi wa zi, kun si wiru zorme alaa'haa'me ‘Waba ‘awi- yiru. kale ata me, wuru inaneziown ana nyime kali yegra na aliname; yende. otwa onyi ke otua epa wa ba atar awa kabiru awa ati miyin ikun, ati miyin ikun’ kpee'm aju kali otua eyin me'yegra inyinyin wa ali yiri ichu alwa- nuni ambel otsi- atar olorzata. waba areh’mande wa ww iyetsi ibun ka geyi obunga awa reme, wabiku, ala'kume wabitu wakaa’ tsi, oba tso tsi ame. kunla kale. ’ . Oru-epa oru eta wana awu inietsi adun alahwun ihletsi adunme waba akpa dun, alahwun itsiadunme arum amayukruo, arumayukruo inakali otual eta, oma’nyeita ojua’fu ayeinyi me omabuta zinombuobom omadata owowi kuna kali kumbubenze kuna kali oruepa, oruta omizei omade’ta owowita, aluna’deta owowime zomealime, wuomakpa akuosiri, kuwadi ororiwa alagaye oyor alazini ata adon’ ta woma kwor zome, wama wazome wama yi kobour iroru azi. Zomelime azini wa wukrow ata abayor ado’. Irice, alahwame, atsi-damgbla kali atsidamgbla me wa wa‘ wawa mbu iyetsi nokyekye alawa. Kuwabinakali iyetsi ame oru onyi, oru epa ye gra ala’ knorkoru nigboru ni iyetsi ame ishi aiun. Kuna' woro, kaba sre, wa kaly sre kaba ki mandi uwe ningbor ya, wa kaba ji'ku meme, koba baijuku ya wa ba'tsi ndangbale aba abi chah dawa me me'. Alah bah abi tcha dawa me, akun ina kaloru aloru onyi me', oma tchenzi benze ta, zone alun aha tchen- zi benzeme, awa kun yeji isheatsionyi, kalami aya alème, yeji ishe atsi tele ata achenzeme mande ote wu bai wi ishetsi alasri madi aji'atsi nda. ngbala ndangbala, natsin me, na hat angang ats, udangbala orori me, akaki inbung iyetsi, mande ya! kee ishi aja atsi ndangbala. Alimande amishime, noa wi' sha ishietsi aki isung. Ala wishetsi asung me, atsi indangbala oloza atsiyindeder. lysom, ibi notcha eta myi'som, azi otuaeri, inyi'sen ozo’ tchu enyi otna'ro, abibi aku alor sime, alor awiyetsi tsung me ka muna yikuro ta, warom akleje, kalung aba yo alung abi bri me! ki' yetsi alor bi Asime akung anbu ningbornoya, wu ba wunyi akinbung, alibu iframeme aki’ nbung, ari made. Iyetsi alawor itsime’ kon ayu kor ni gbo kor ya wuba wu iyetsi itsune kwan ayukor ni gboro kpee'm akie yegraown aba gbaje kwanlor otua eta nome’ aluni otwa epa me. oma buenzita otua atar. iwri obi-wi ameh kon oru epa abi bi ta. Alaa’ otua enyin otwa enyin nwa buenzime atwa aro, omi- iwrita kiye kor otua ero dowo abi bibi ta wa nyeta obaju. Kan ala’ otua ari abi bita Aluaibime waba ba juw. ala'bajume, wa ba bizi ali naba juu waa’ akor makwo zizi haa. ha. yabizi, aliabizime wu suba’ obasuku awaiwoti akalame’ yizi akworw ozina ena alorkara isom ni zina kor abizi niigo ‘naa’ bi zi anabizi me naba fuade abiji kpoi kpoi cuunisi naba fuade naba kaina'abafwademe, koku inopopu wawaa, 4tisinatchu isaw, oku alinana nikor osor oroudonor ingo odopu onyi wa waa, kon nugble wuso okprikpri awawa waa atinor.

Ota bah awi chui, ala bah wichuri me, kaah bisiri meme, wu siri, kor bah mbiela no' kiekie akunayo na kali tsi ingo me, wa beela' plajun. Yejapaong, yeja" pong wa deta oba pu Achei laakun bi ka lun angbang bibime. alun bi zo mẽ mẽbiku kun aba itchitchiya. wo we nó wa Kalun oji atchun. aoji atchan wh, aba ba 'wowy awowy aregei angba owowu mé. ku aka wupi pi aba Sre; kun ba wu yang aba sre, Echeong inisiya. Akunawa re kalun sopos own me, zo ne ali ne, na babd kwo, na bawu kingine aba kwoo alena 'ba kwo me; akun ozozi haa'ba zi, wa pu; wcun osiri, otabisiri